סטעיפלער ווען מ'קוועטשט עס אראפ גיבט עס ארויס א שטיקל אייזן. די דינע דינע אייזן בייגט זיך צוזאם פון אונטן אזוי האלט עס צוזאם די פאפירן, וואס מ'וויל צוזאם האלטן.